Ang saichung ni sai dolkhai haste rwgui beraina hamjago. Dolbai thangkhai kwbangma kaam o chubachu mano tei kha torwui berai mano. Chamung chama tei gari kalaimani raang baglaiwui rwlai mano. Hotel o bo baksa khai tongkhai raang kom nangnai. Phiaba jora rwgui kwthalawui tongna nangnai wngya khe walai suklai faano wngui mano. Amoni bagwui khani borok rok bai beraina thngkhai se o chubachu manwui mano. Wngyakhe saichung thangmani no belai kaham tei saaktharwui tongui mano. Paithaokgo sai mano saichung tei dolbai beraina thangmani kaham tei hamya bo tongo.